كانت يوم إنه قررت أشارك في عرض مسرحي كنت خايفة من الوقوف -أما - أمام الجمهور ،ولكنى قررت إنه أتحدى نفسي، وحظرت كثيرًا وفي كل تمرين كنت أزيد ثقتي، ويوم العرض حسيت إنه أعصابي قوية، لكن لما بدأت أتكلم نسيت كل خوفي وتفاعل الجمهور كان رائع ، وشعرت بنشوة كبيرة بعد العرض ،وأدركت أن مواجهة الخوف تمنحني قوة كبيرة، وأنه إذا قررت أواجه المخاوف أقدر إنه أنجز الأشياء بشكل مذهل.